Hellesinine? Kõgõpäält taivas, sis või-ollaq ka järv vai meri, taivas sääl, hellesinine taivas, peegeldüs. Mõnõl inemisel esiki silmäq ummaq sääntseq hellesinidseq. <hesitation> Sis sinililliq, noh nuuq ummaq lillakadsõmbaq. Nuuq meelehpiälilliq kah.